La mbo aleo miay tsy misy fapangatsia toy zay tsy misy fahafana satria ny hafana mety amy fahasalamako kokoa en plus ny zay ny hafana fanafana tsy misy <hesitation> arapasalama noho ny fapangatsia; ny fapangantsia mitondra arety maro isakarazany la ohatsy ka diso mihina azy i.